Na dlamu sa'a sosai ngalte naa dlamu juwi bai, davanangu na dlamu juwai amman naa dlamu sa'a gaskiya, se kaakasku da bari da naa bi du kuma na dlamu naa murna sosai naa bayi mi naa dlamu. Naa roko kaakasku kuma na ta kəma na numi guye ye nən səku da bara, kakə yanda naa maaku da bara nai na tsammantu maa naa biwu bai na gwadaci kaa kaama naa dlami ruwi ri rap amma kaakasku bari da, to na kəma naap pə na dlamu naakuno sosai naa be mii naaba tənu, don na dlamu tənaani iyu maa na biwu bai, kuma naa gwadaci se kaakasku se da mpi da ii mi ii ɗau se naa bi du. To gaskiya naa kəma karak gu sosai, be bayi mi naa dlamu tən, na dlamu maamki iyu ma naa ki biwu bai amman kaakasku ɗawu rabo ga se na bi du se dlamu kun kuno sosai jioole. Davanangu gaskiya naa godotən ga sosai don na dlamu naa kuno iiɗa be na bau.